ट्वेंटी ट्वेंटी फोवर वोह माझो लास्ट इयर कॉलेजिन। आजून हांव कॉलेजिन आस, पण फ्लॅट आनीग चार महीने उरल्यां। शिकपाची जर्जि आसा या दिसाणि। मास्टर'स кўर्पाक दुसरे कॉलेज सुद्धा सोडपाक जाई। या वर्ष खूप काम करचेंभी पडलें। पण वोह वर्ष चड वाईत कशे दिसूँगना। एक बरे इश्त मेव्हले पण तेह उर्चेना। कॉलेजिन चड खेकाई लागांव जासो जावूँगना। चिता कि येह सगळे सोडून वैचे पडलें आता। वोह माझो गोवें रावपाचो अन्तिम वर्ष असुंग शेकता किड्क्य कि शिकपक हांव चडसो बाहेर वैत्सलो गोएचा।